मिठाइ सबमे बहुत किसिमके मिठाइ सब रहैसै जैसेकी रसभरी के मिठाइ रहैसै, बर्फी के मिठाइ रहैसै, काजुकतली के मिठाइ रहैसै, बुनीया रहैसै, बुनीयाके लडु रहैसै, गाजा रहैसै, लंगलती रहैसै, लालमोहर रहैसै, रसमलाइ रहैसै, खोवाके मिठाइ रहैसै, छेनाके मिठाइ रहैसै, पेडा रहैसै, बेसनके लडु रहैसै, जिलेबी रहैसै, बातासा रहैसै, चिनीके लरु रहैसै, औरभी बहुत किसिमके भी मिठाइ सब रहैसै और बजारमे भी मिलैसै ।